एबे यालो त बहुते तरिकासे पकोसई कुन्हु उसिनके पकोसई, कुन्हु यागिमा पकोसई । मुइ याजु चैं यागियामा कस्के पकोसई उहे कहे जाइबडही । सब्से सुरुमा यगियाके डौले से जराके छाउर बनओके हसे ओकर पिछे छौरावामा <hesitation> यलौवा सभ भांथ देओके । हसे भांथके एघरी छाड देभहु जौं हसे उ यलौवा पैझतई हसे जखन पैझतई तखना चैं उलिट्...उलिटपालिट कके हसे फेरी डौलेसे भांथ देओके । हसे एसने कैले एघरी रहबहु जौं हसे पकतई हसे पकले पर हसे निकडाके खाएके ।